E kapa ananako da de eo ame telo karaza eo da mokase roy, da tenisy na e patofo efatry, da klakety raiky.